Marina avao resakanao mahakasika ny filma iny fa tena soa rabe filma igny. Hitanao ampela igny lafa nimaty igny kay gn'anadahiny avao niarahany tam'raha igny tena angoay rabe! Tena soa filma igny sao de mba misy tohin'ny filma igny aminao rabe fa tena liana aho. <noise>